اپریل باراني میاشت ده، خو همداراز د ګلانو زیږنده ده. خلک بڼوالي، پاکوالي، او نوې کارونو ته مخه کوي. په طبیعت کې بدلون راځي، هوا نرمېږي. ما ته دا میاشت د تازه‌ګۍ او امید نښه ده.